تحضير القهوة سهل. إذا كان قهوة سريعة، تجيب الفنجان، تحط فيه القهوة البن يعني، وتجيب الماي الحار وتسكبه داخل الفنجان. هذا سهـ هذي الطريقة السهلة.